Manahaky anizao moa ñy mombamomba ñy sakafon'olo a chine añy: <shushes> Rozy a chine añy io ,maro karazany ñy jabo hanin-drozy ary la mifandray aminy ñy fomba amam-panao ara-tsakafon-drozy añe noho ñy kolotsain-drozy ;rozy mihina hany maro karazany ,satria rozy mañaraky ñy fomba fiketrehan'olo samby hafa; <shushes> aminy ñy fiketreha hanin-drozy, ñy tena miasa amindrozy añy añy ñy sakay noho ñy raha ketrehy <shushes> rehidrehitsy, manahaky anizay ñy karazan-tsakafo jaboen-drozy.